Gn'amboa, sy raha misy hoe impiry isan'andro e mampiasa tegna fa izy miazakazaky ma- magniagny, <hesitation> magniagny e karazany e biby hitany ame tragno ao, ame ivelane tragno agny, mikarenzirenzy izy fa sy raha hoe, aminay agny manko fady e mi- e miteza amboa io da sy raha hoe misy fampiasa tegna omegny andreo manokagny.